<noise> <hesitation> Hevi-diso makasiky amboà ndraiky, amboà misy <hesitation> fa matetiky misy amin'ny toetr'andro, karaha ataon'ny amboà izy koa aohatra faha <hesitation> davaolagna davaolagna bory de atao hoe <hesitation> koa afa mihoàhoà izy de mahalaifa- mahafotoagna fotoagna mahalaifaka amboà.